සඳුදා කියලා කියද්දී <hesitation> ඉස්සෙල්ලාම ඔලුවට එන දේ තමයි <hesitation> සඳුදා කියන්නේ <hesitation> සතියේ පළවෙනි වැඩකරන දවස කියන එක. ඉතින් එදාට තමයි <hesitation> දරුවෝ ඉස්කෝලේ යන්නේ. ඒ වගේම <hesitation> හැමෝම <hesitation> කාර්යාලවල <hesitation> නැත්නම් <hesitation> වෙන ආයතනවල වැඩ වලට යන පළවෙනි දවස තමයි <hesitation> සඳුදා කියලා කියන්නේ. ඉතින් මටත් තියෙන <hesitation> මතකේ තමයි මම ඉස්කෝලෙ යන දරුවෙක් ඉන්න කාලෙ <hesitation> සඳුදාට <hesitation> ඉතින් පොඩ්ඩක් අමාරුයි <hesitation> ඉස්කෝලේ යන්න <hesitation> කැමති <laughs> වෙන්නත්. මොකද <hesitation> සෙනසුරාදා ඉරිදා පොඩ්ඩක් විවේකෙන් හොඳට සෙල්ලම් කරකර ඉඳලා සඳුදා එද්දි පොඩ්ඩක් අකමැත්තෙන් තමයි <hesitation> ඉස්කෝලෙට යන්නෙ. ඉතින් <hesitation> එදා ඉඳන් සතියක්ම <hesitation> වැඩ කරන්න තියෙනවනෙ <hesitation> සඳුදා පටන් ගත්තහම <hesitation> සඳුදා අඟහරුවාදා බදාදා බ්‍රහස්පතින්දා සිකුරාදා කියන <hesitation> දවස් පහම ඉස්කෝලෙ යන්න ඕනෙ. ඊට පස්සෙ ඉස්කෝලෙ කාලෙ මගේ අවසන් වුණාට පස්සේ වැඩ කරන කෙනෙක් වුණාට පස්සෙත් <hesitation> සඳුදා කියන්නේ ඉතාමත්ම කාර්යබහුල දවසක්. මොකද එදාට තමයි <hesitation> ආයතනයේ ඔක්කොම <hesitation> වැඩ කරන්න ගන්න <hesitation> පළවෙනි දවස. ඉතින් <hesitation> සඳුදා කියන්නේ පොඩ්ඩක් පීඩාකාරී දවසක් විදියට තමයි <hesitation> මට නම් මගේ ඉස්කෝලෙ කාලෙදිත් ඒ වගේම මම <hesitation> රැකියාවක් කරන්න ගත්තයින් පස්සෙත් <hesitation> මට තියෙන අත්දැකීම.